Teé kiti ku <hesitation> ti’awa, ti’awa maniñi tiku xa ñuuti nu ndute, nu nwini, nu mar no, <noise> ñu iyo kiti ñu ti’awa <hesitation> cangrejo, ete traka, ndida kiti ñu xi xa ñu ndute mindi ti’ara nweti nandaka tiku ñu iyo ñuti nasanu xakati inka kiti kutyi ñu ñunda kida alimentar tiñati ndtiña ñu ñunda ndute nxu na ku vida kiti xi’i ñu nu ndute ti’aka, <hesitation> cangrejo, <hesitation> ti’awa camaron, ndida kiti xi’i iyo nu ndute